Om <hesitation> ujomispüksiq, midä meheq kandvaq ujomisõ aol. Sis om trikoo ja bikiiniq, midä naasõq kandvaq ujomisõ aol. Sis om ujomismüts, miä pand hiusõq kokko niimuudu, et näq ei olõq eriti viih, ei olõq eriti takistavaq. Ja sis ummaq ujomisprilliq, miä avitasõq tuu vasta, et vesi es lännüq silmä.